ديما نحب نكون موسيقار عظيم، أنا مغرومة بالموسيقى، و <hesitation> غرامي الوحيد هو الموسيقى، ونحب <hesitation> طاقتي الكل نحطها في الموسيقى هذيك غرام، <hesitation> حاجة تخصني أنا، وحاجة مغرومة بها، ونحب نستثمر فيها وقتي، وجهدي اللي هي الموسيقى، <hesitation> باش نكون رسام حاجة جدًا -ت- تحفون على اللخر، أما نحب الموسيقى.